Lau anao like iotu tae aueunana aerain taeu usaeu inae tawotuwitu ului, uliu tae cabu ootune ala ului ala uli tae ioro tae uturuei <noise> urue tae ameum pali wesie amemia saero loowei aera enu ewei nai inini. Tae am nana hatu taeto olama pareo lalei taeiya amowai, owai tamu nanan idole taam sowie ope tae amowae. Owae seire tae ipura ai, ipurai seitae nisopalale upake enilahite tai ituwei inatei, ehu tae em pali emnia saire wera. Amemu lou moti amemu moti amleu patu tawaen tae amtun, amtunu an ehu amtunu ruia taaman ehu tae amtuema. Amtupiru aiyae ne umusi rurin unaesa amarume amtupiupate iane usirurili, supi euw tau aru analika ata ahsona nalou upu yamar nasi an ahsona ayane upatu tawaen. Tae anehu taem tua maoi temina. sahelu tawamanasi unpahan hutawaen nai ehui ini ama uwera nai ian upalitae nana saeire e <noise> tandan kasibi tae, am ohsi ohsiru ehu tae. Amnusaru bersia-bersia taem etu eru olama ahuite, ahuite tae am eperu am eperu sereire taruia iya iya iya tae liersesa rumansa rumansa tae uheru ope karabasa huin tae etuope e alao. Tu alaope me nae yae upu ama lei tue meneh ian, tae tuope tupe ta anupe tomone aya ala ope taehu ema man minuaile tae tipaliu alae saise. Sakarabasa hue metae olama ata ahsona pe tae sian ahsona ehu tae an kasibi ehu antarai kasibi lain. Euw euw tae tukare werahedu euw euw tai euwna hae sisi sae ipia, sisi sae lipia ehu campuriae ngele. Tae sisie, sisie ehu emansa eto'ope nana eyane na sala iyaane usoi samina, amai yaina si una sae ne tawanu waelu pei nai'an, tanyata walu walu mane, nanan yele meunenei isisie na etupe karabasau mina i'an, tae an ehu tae upue anase'o nana huwaya metame meloi na i'an hua lena i'an uha hua ehu tae <noise> i sraperei tuhe mai care carita, care carita mae saerhin tela huware'i iunasai <noise> huna ma karja ela usaupi amane la leirei nai una ehu eina isaere pason-pason olama amane lalei hese ama adatia ama nesareu eru ora olou opei ehuei rame-rame. Ehu'ei itoma ama hahandre ina oroe roe aya ana cucu hintelai rua ehu'ei imakana, makana iyama tane olama amalela lai.